ଟେଗୋ କ୍ରାକ ପେଚ କିସ ତରହରେ ଦାରୂର ବୋତଲ କୋ ଖୋଲେ। ଜିନ୍ତୋ କି ହୈ ଥାର ଏକ ଗୁମାତାର ଦାଗା ଥା ହୈ। ଜୋଡା ବୋତଲ ରୋ ତଡେ ଲପ୍ଟୀ କେ, ହମେଂ ଚୋଡ ସେ ଜବ ଅପନୀ ଔର ଗିଚମୂଂ ଟେକେ ଉପ୍ରେ କରୀ କେ। ତଥା ହୈ ଥା ବୋତଲ ରୋ ଢଖକନ ଉଖଡୀ ଜାଏ। ଇସ ତରହ ସେ ଥା ବୋତଲ ରୋ ଢଖକନ ସହତା ରୋ ଖୁଲୀ ଜାଏ। ଇତା ଢଖକନ କୋରବାର ଏକ ସାଧାରା ଔର ଏକ ବହୁତ ହୀ ଅଚ୍ଛା ଉପକରଣ ହୈ କେ।